Te ko su'u orre ijñaña'ai ɨ́ɨ́n ye yɨ, taka familiaso naja'aso, na o iyo ore te ta <hesitation> ku kulɨ-iniso, xi na kutu va'aso na kala comprender jna'aso a nale xi kui'a kui'a kaa lo ña kile comprenderso, te taka ñayivi á ja'ai jnu'uso, ja'ai o <hesitation> taka ye naá lo kuu taka ñayivi, xi taka nde'aña'ai, taka te ña kava'a lo lujua kukuuso.